कंगारू की पचे दो टांग बहुत ज्यादा मजबूत रेव छ जिसे वे जी चावे जतरी छलांग लगा सके से वा की छलांग पच्चीस से लेर तिस फिट होवे छ कंगारु चालीस मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। से कंगारु की पूछ बहुत ज्यादा मजबूत रेव छ मादा कंगारू के पास एक थैली रेवे छे जिम वे उनका छोटा बच्चा रखा ने छ कंगारु को बच्चों जब पैदा होवे तो बहुत छोटों रेवे छ लगभग एक इंच के बराबर को बच्चों रेवे छ। वो ऊके अंदर ही बड़ो होवे छ धीरे धीरे कंगारू शाकाहारी रेवे छे वे घास पती खावे छ कंगारू को पानी की जरूरत बहुत कम पड़े छ ये बहुत कम पानी पावे छ औरसिखा में लंबा टाइम तक वे जिंदा रे सके छ कंगारू का कान बहुत तेज होवे छ वे खतरा ए सुन सके है।